كان هذا الشبح أسمه كاسبر كان يكره الظلام يترعب من البشر وهو أصلا الشبح فى يوم ظهرله طفل صغير أجى كاسبر يستجمع شجاعته ويخوفه لكن الطفل أنصدم يوم شاف كاسبر وناداه جطتي أوف بسه أيش فيك أيش فيك ياصغير أنا شبح لكن ما أهتم الطفل أبدا.